आयलैंड म्होंगे ल्हान द्वीप हे जोम्नी भोंव्तोण्णी। चारुई वत्तांनी उडोक अस्तां पांचवेंचार शेतां भाता। तोंरेकवार जड्डम पेड़ां डोंगर नदी आदी द्वीपांचेर अस्तां। तोंचेंच लोकांचे व्हडलें जोमे ह्या द्वीपांचेर घर करुणं रवतात। लोकांची संस्कृती ह्या द्वीपांचेर दिसून येता ही सोबीत। सुंदर द्वीप पॉलोवपांक आणि हांगा सोर्ल्या लोकांचे। जीवन अनुभवपाक पैश पैश थांय लोक येता।